Anô zany raha ohatra ka hoe te agnatsara i nifinô io, tianô anjary izy, miborosy a ananjy anô le magnadio ananjy igny dia tsy mila atô mandrimandry fa atô mitsangana zany le forme an'ilay fomba fagnadiovanô ananjy.